<noise> To a yiɗi lapsina frige ba se a itta ko a itta diga frige me pat se a heba ndiyam woolinga se a bedda sabulu be blich haa nder se a resa se a heba em ndiyam labinga se a resa. To se a wada limse haa nder ndiyam no mari sabulu ɗo se a wogga a wogga pellel me a wogga to a timmi se a wadda ndiyam laabinga me be limse fere se a wada haa nder ndiyam se a wogga a wogga timmi.